Maro tokoa ny biby miaina ao anaty rano ankoatra ny trondro. Misy amin'izy ireny madinika toy: ny tsikovoka, ny tsiboboka, ary misy amin'izy ireny kosa ny lehibe toy: ny drakaka, ny sokatra any andranomasina, ireo karazana <hesitation> voay sy mamba izay atahorana anaikitra tokoa.